ପକ୍ଖୀ ମାନେ ନିଜୋ ବସ୍ସା କିପରୀ ହାବେ ତିଯାରୀ କରନ ଦୀ। <hesitation> ଇଠୀ ପକ୍ଖୀ ମାନାଂ କୋ ଵିଶର କହା ଜାଯେ ନୀ, କିଂଟୁ ବସ୍ସା କିପରୀ ହାବେ ତିଯାରୀ କରନ ଦୀ, ତା ବଦ୍ଧାରୀ ଵିଶର ପଚ୍ଚରା ଜାଯେଚ। <hesitation> ମୋହୀ ସାହବରେ ପ୍ରସ୍ଣଡୀ ହାରୀ ସରଲା ଅଟେ, <hesitation> ପକ୍ଖୀ ମାନେ ନିଜୋ ବସ୍ସା କିପରୀ ହାବେ ତିଯାରୀ କରନ ଦୀ।